أكثر يوم مثالي بالنسبة لي. يبدأ بصباح هادي أستيقظ مبكرا. وابدأ اليوم بفطور خفيف وصحي. وبعدين أروح للجيم لو أتمشى في مكان هادي عشان ابدأ يومي بنشاط. بعدين أقضي وقتي في شغل أو تعلم شيء جديد. بالظهر التقي مع الأهل والأصدقاء على غداء لذيذ. العصر خصص وقت للراحة او قراءة كتاب. الليل أشاهد فيلم ثم بنام.